Nah kini tu kami tu, la te pengaruh la wong doson kak, dengan pengaruh dengan kehidopan moderen kak, jadi ngape tepengaruh ni ngape karne lestrek la masok, kami masok, la pacak nonton tipi, la pacak ape, la pacak beli hp, jadi la la kene jadi bang sulit kini mun kite tu hidop tanpa teknologi tu, ha karne ngape karne ade perkebunan tadi, perkebunan tu kan la mbuka lahan selibo- libo e, ha jadi sen tu ade jak sawet tu jadi la pacak ade lestrek masok ade wong beli jenset, nah tu jenset tu kan yang di ngidop lampu, la lampu tu kan la digunekan budak- budak nak nonton tipi nah jadi dak dengan ade e ke ape kemajuan ape perkebunan buka anu sawet tu jade otomates idop tu e <hesitation> tepengaroh dengan moderen sasi nah tu ciri tu e, kalu umpame kami tu dak masok, dak masok perkebunan mungkin dak pacak eh, pacak be kami idop tradisional, nah cuman. Kami tu kan dak mungkin, karne lahan kak semakin lame semaken abes jadi wong tu tetap dimane doson lom ade perkebunan masok, nah dengan ade akibat masok tu la eh masyarakat kak terkontaminasi atau ap anu ngikot, ngikot pacak nonton tipi, pacak mbeli hp, ye tau perkembangan dunia ha jadi mau dak mau kami tu ngikuti, dengan adenya eh moderen sasi tu dengan adenya perkebunan m <hesitation> buka nye perkebunan, nah tu mun dulu dak tek kerne kami tu hanya mengandalkan getah para be, getah para jadi kan dem ape tu la, se nak masang rese dak tek sen, nah jadi segini kan perkebunan kan untuk kepentingan ye tu kan ye buka lahan buat jalan nah ntuk masang lampu, narek lestrek, kan kadang- kadang makai jenset yang beso tu ye kan tuk kepentingan ye, nah jadi kami tu yang masyarakat di situ kan jadi ter terikot termilu moderen sasi tu, nah tanp itu mau dak mau dak mungkin kami tu dak pacak anu ape dak ngikut itu, nah kalu man di kate wong wa dak milu tu kamu mati di dak cak makan dak, cuma. mau ga mau ngikut, nah tu. Ha tu yak dengan adenya nuk mu ape name e tu pengaruh jak perkotaan tu, ha semakin ape semakin kite kak budak- budak kak nonton tipi maen hp semakin calak he tu kan, nah jadi di pikir e ade nak sekolah jaoh, nak sekolah di kabupaten, nak sekolah di kecamatan, man dulu dak kan, dak tek niat e kerne dak te sentuh dengan tipi- tipi dak tek contoh e.